Gny fomba fampiasà gny horita <hesitation> tanany rey zany: raha reny anamborany ze raha hohaniny sady raha rey koa miaro azy. Raha rey moa mahery sady somary afaky manao ze teany hatao zay raha reny sady lava. Sady laha vo mipitiky amy raha reny eo, misy raha mipitiky amy rey zany, tsy mety miala teo io laha tsy vatatenany avao ro mangalaky azy. La zay zany fomba fampiasany ny tanany reny.